אלא כאן נقدر נתעלם לוג׳ה וחדה מבאשׁרה נכתאר אלאנגליזיה, בחית אלאנגליזיה היא לוג׳ה עאלמיה כתסהּל תואצל מע נאס מן ג׳מיע אלדואל, וכּתפתח בזאף דיאל אלפרץ פלאח׳דמא, תעלים וספארה, וחתה כתעאון נפהם ת׳קאפות מכתלפה ונתבע אלאכ׳באר ואלמע׳לומת בסהולה.